Jemaage do siga bikkoi majum ha bileeji majum to jemma wadi di wancha di dilla durugo, ngam kanjum buri yidugo jemma dum yida nange masin.